Xu̱wánꞌ tsíí, ste̱e̱, xáne nduyáá xu̱wánꞌ dí, e̱ste̱e̱, nu̱ndxa̱kuun, nda̱a̱ xóne nduyáá xu̱wán dí na̱ndxa̱kuun, entre ikhiin xu̱wánꞌ tsí júwa̱ꞌ dí mbóó guꞌwá, notsíi̱n, nagóórangaxíi̱n mbayíí ꞌkho̱, nawa̱a idxúu̱n, noni̱i̱ kólíi̱n. Xí ndiyáa̱ mbáa xu̱wán tsí tséne̱nuwii̱n, no̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ nogóruxkáa̱, porque nduyáa̱ dí ra̱ꞌkhá dxíñúu̱ ñajuun, nogóruxkáa̱ no̱rtuwii̱n naꞌphíi̱, no- naꞌphíi̱, naꞌphíi̱. Nagáyuu xu̱wánꞌ na̱ka̱. Yáá dí ikhii̱n rá, tsíni̱i̱. Xáne dí nuni̱i̱ rí, e̱ste̱e̱, nu̱ndxa̱kuu̱n, porque xu̱kú mangiin nu̱ndxa̱kuun mangiin xkú, naꞌni kóli̱i mbáa namajngaa tsiluu má i̱mba̱a̱, namajngaa má tsiluu i̱mba̱a̱. Nundxa̱kuu̱n, wíí wájwii̱n nu̱ndxa̱kuu̱n. Xúꞌkue̱n ñajuun dí nu̱ndxa̱kuu̱n nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ khúún rá. Nu̱ndxa̱kuu̱n. No, xí nijiꞌníi̱ má rá, na̱tsa̱ñúu̱, naꞌpho̱mijnée̱, ngórangáxii̱n mbayííꞌ ꞌkho̱, naꞌpho̱mejnée̱, ajndo gáꞌga maxnúu̱ ga̱jma̱á exe̱, ajndo aꞌkho̱ dí mo̱ni̱ña̱ꞌmejnée̱, déjunꞌ rá, porque tsánguá náá rí nuni̱i̱ ndiyáa̱ khii̱n, náá rí eꞌne mbáa, o náá rí eꞌne i̱mba̱a̱ ra̱máján rá, a̱ꞌkho̱ ñajuun dí naꞌpho̱mijnée̱. None̱mejnée consejo ikhii̱n, nuthee̱n rúꞌkho̱ rá, porque ra̱máján eꞌne mbáa rá, kajngó naꞌphíi̱. <hesitation> pero xí máján má inii̱, májáan má eyáa̱ ikhii̱n rá, nutsíi̱n, bola góórangáxii̱n mbayíí ꞌkho̱, nutsíi̱n. O xí ndawúu̱nlo̱ꞌ mbo̱ꞌ, ikhii̱n na̱ni̱ꞌñúú guꞌwáá guáda̱ꞌ, nágájnuꞌ khúún, nakara̱ñajunlo̱ꞌ. Naꞌkha̱alo̱ꞌ wakhíí rá, ra̱ꞌkhíin wáꞌwíin ꞌkho̱, nu̱ndxa̱ꞌwa. Xí ndiyáa̱ má dí naꞌkha̱aꞌlo̱, a̱ꞌkhíin ngujwíin nu̱ndxa̱ꞌwa̱ ꞌkho̱, ngíná ndxa̱ꞌwe̱e̱, na- nadxúu̱n khii̱n dí naꞌkha̱aꞌlo̱ꞌ ikhúún wakhíí, porque nimbáa ndawa̱a̱ guꞌwáá rá, kajngó najínúu̱ khii̱n dí gatii̱n guꞌwáá, nagánúu̱ꞌloꞌ rá, gíꞌdíi̱n má na̱ki̱xii̱n, gíꞌdíi̱n má nadxúu̱n, nagáñúu̱ naꞌwáán, jawáá gáñúu̱, porque nadxúu̱n rí yáá naꞌkha̱aꞌmálo̱ꞌ wakhíí. Ikhúún nagánúu̱ rá, na̱xki̱dxúu̱n, mu̱piꞌtsii̱, láya̱ nadxúu̱n khii̱n, tsimúu̱ guátaa̱n, nutsíi̱n, bola egóo̱. Déjun rá, porque ndiyáa̱ dí naꞌkha̱aꞌmálo̱ꞌ, nánguá jínúu̱. Gagi a̱kuíi̱n mangii̱n, nu̱majngaa̱ tsilúu̱n, gáñúu̱ jyoꞌ, gáñúu̱ ñúꞌún, gagi a̱kuíi̱n rá, porque ndiyáa̱ dí nigánúuꞌlo̱ꞌ. Pero xí ndawúu̱n rá, no̱mbi̱ye̱e̱ꞌ gatii̱n, ndawu̱únloꞌ rúꞌkho̱ rá. Xí, xómá e̱tha̱nlo̱ꞌ jáma. Xí ra̱máján <hesitation> eꞌne mbáa rá, nawanitsiíí ini̱i̱, naꞌphíi̱, <hesitation> xí ra̱máján ini̱i̱. <hesitation> mbá xkuaꞌnii none̱ tsí xu̱wán dí nu̱ndxa̱kuun tsí xu̱wán, na̱ma̱jngaa̱ kólíi̱n, namajngaa kóli̱i mbáa, namajngaa kóli̱i i̱mba̱a̱, sea tsílúu̱n pue, namajngaa má tsiluu tsíge̱ꞌ, namajngaa tsiluu i̱mba̱a̱, na̱ndxa̱kuu̱ ikhii̱n. Xkuaꞌnii ñajuun dí none̱ tsí xu̱wán, dí no̱dxa̱kuun, ju̱júnꞌ. Xí mbáa nandxaꞌwá mbo̱ꞌ, por- n <hesitation> uu xtáa tsí ndiꞌyoo xu̱wán tsúꞌkho̱ kajngó nandxaꞌwá, juérte̱ ndxaꞌwée̱ wíji̱i̱ rá, ndeyáá má i̱ꞌwíin mbu̱júꞌ, ngojwíin má nogóruxkáa̱. Xí xu̱kú ni̱ꞌkha̱, á e̱ge̱ ñajuu̱n, á ga̱yú tsáa ñajuun e̱ꞌkha̱ rixa̱á. Xí ndeꞌyoo má mbáwíi, xúmi̱i má i̱ꞌwíin, nogóruxkáa̱. Rúꞌkhue̱n rí nu̱ndxa̱kuun tsí xu̱wán, nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱, rúꞌkhue̱n ñajuun rí nuñíi̱ comunicar mejnée̱ ikhii̱n, <hesitation> mbáa ndeꞌyoo má rá, na̱ndxa̱ꞌwa̱, guwá má i̱ꞌwíin rá, no̱mbáyúmijnée̱, nogóruxkáa̱ tsáa juun tsí na̱ꞌkha̱, o xa̱bo̱ i̱ꞌkha̱ mbo̱ꞌ. Basta má mbáwíi mba̱ꞌyoo mandxaꞌwá, guwá má i̱ꞌwíin, nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱, porque a̱ꞌkho̱ na̱a̱-nasngájma dí xtáa tsí ndiyáa̱, á xa̱bo̱ ñajuu̱n i̱ꞌkha̱ rá, o xu̱kú ñajuun juꞌmamina̱ꞌ i̱ꞌkha̱ rixa̱á, rixo̱o̱ guꞌwa rá, yáá ndiyáa̱ má ikhii̱n. Xkuaꞌnii jaꞌnii dí no̱dxa̱kuun tsí xu̱wán. Mbá xkuaꞌnii ñajuun rí na̱tha̱nlo̱ꞌ.